أجازتي المفضلة هي عيد الفطر. نحبها لأنها تجمع العائلة والأصحاب، وكل واحد يجي بفرحة جديدة. الأجواء فيها بهجة، والأكل يكون لذيذ، خاصة الحلويات. نحب نلبس جديد ونوزع العيديات على الصغار، ونشوف الابتسامة على وجوههم. زيدا، العيد يخلينا نحس بقيمة الصداقة والعلاقات، وهذا الشيء يفرحني برشا!